ho dimiyan ho shokola-nɛ onni zun mu a benɛ we le ho kakawo a bun mɛma a bun in zun un yɛrɛ bɛ in ma kakawo vɛwe diya abe wa mina yɔrɔ-nɛ ho kakawo we wee we vɛ mɛ in onni zun oro han peyira-nɛ han tun'an nɛ han we vɛ oro biyesi wa yi sora kodivuwari kakawo we vɛ bin ho ɲan we vɛ Brezil ho amerik continan wowe vɛmi matete donk a bun mɛ zun